اقدر استخدم الوقت في عدة اشياء مثلا انه لو عندي شغل او انجاز احاول انجزه، مثلا اذا عندي مذاكرة اذا عندي اي شيء، او اقدر اذا كان الجو مناسب اقدر اتمشى حول المنطقة واستمتع بالمناظر ،يعني استغل الوقت بشكل ايجابي واستمتع باللحظة، ومثلا او اقرا كتاب او مقال اي شي على هاتفي، او استمتع-او استمع لموسيقى وبودكاست وكذا.